Ny sakafo mahazatra tegna mampa-alergie de ohatra hoe mihignana krevety andranomasina de drakaka de mena de na sôkôla de misy ko ary olona na voankazo regny ary de efa sy zakagny de efa alergique be izy amign'igny de magidihidy vao mihignana ôhatra hoe mihingana a <hesitation> sakoa manga kely izy ôhatra de tsy zakagny igny de efa mangihidy izy de efa alergika izy aming'iny, tsy voat-